سویس د اروپا په منځ کي پروت هیواد دي چي ګڼ کلتوری میراثونه لري لکه جرمنی، ایټالوی، فرانسوی، او رومانش، دوی هر کال د ماسک په نوم فسټیوال لری چی د جرمني ژبي ویونکو لخوا څخه لمانځل کیږي او ګڼ نور فرهنګی رواجونه هم لري چی هر یی په نوبت سره هر په جلا مراسیمو لمانځی